عسلامة أختي بربي تنجم تقولي كان فما مركز شرطة قريب من هنايا خاطر <hesitation> الحقيقة جديدة انا ما جيتش هنا قبل و ضيعت شوية ورق <hesitation> لازم نمشي نشوفهم و ما نعرفش هنا نروى المو فما فما بلاصة قريبة أما ما تيليفوني سكت وما نجمتش نشوف في المابس تعاوني يعايشكو.